<hesitation> Kô zah edy ai, mangàla mangàla paty zen̈y zah karà ataon̈drô makaroni àby io. Avô mangàla fromagy avô mangàla tômaty avô mangàla konkombra abôkà eo asaiana antody, zen̈!